Kam bes se jan shum tipi zogash in Italia, qualchi çë di, pes qint tipi, oh aqë, ngë më vjen, aqë ki’ të ishën